אה כנת ראדי נכתאר נשוף סקוט ג׳דאר ברלין עאם אלף ותסעמיא ות׳מניה ותסעוד ותמאנין חית האד אלחדת כאן נקטה תחוול כבירא פי אלעאלם וזאד מעאה תע׳יيرات סיאסיה ואג׳תמאעיה פי אלשרק אאו פי אלע׳רב, אה בעית כנת חאצ׳ר ונשוף אלנאס כיפאש פרחו בלהוריה וכיפאש תע׳יירת אלחיאת דיאלהום בעד האד אללח׳טה, אה האד אלשי ראדי יעטיני פאהם אעמק אה עלא קוה דיאל אלאמל ואלתג׳ייר.